Kie’ xa ba re lɇ kö’ e mare ti re fáá’ra jö e dse wÿ’ kö xi guoora, köö xi týýra e dse tíi’ ná köö töö kö, ‘nⱥ’ re jmáára oo ba ejö jia’ ‘nⱥ’ e lii e dsora kä kié’ dsa jmⱥ oo re fáá’ra, kie’ miiba ná re li fó’ e re jmⱥⱥra oo, ‘nⱥ’ re ü’ra xé’n kiä’ xinǿǿ zote ejö e üú’ dsa e tyy e üú’ dsa guoodsa kä je re wÿ’ jö ba jö tóo’ ta’ la jy oo mⱥⱥ kö’, ki xen dsa i kuɇ oo mⱥⱥ e fa’ e dxó e re láára oo mⱥⱥ, jöto jö xiro jia’ re laara my mⱥⱥ ñí’, jö to re laára jy e kuɇ dsa jmá oo kö jö, ‘nⱥ’ re laára ñí’ jö ki jö ba re üú’ra ten jö, ten ba ‘nⱥ’ re üú’ra ‘ñe je dse wÿ’ jö, ‘ñé je dse tíí’ jö kö’ ‘nⱥ’ re üú’ra ten ‘nⱥ’ r3 üú’ra kiä’ jmyy dxáá kiä’ juñí kiä’ la’ ba re lɇ, jö my lii, jö kie’ ta re ïï’ra kö my oo e dsel kiöö ba ‘nɇɇ’ kö’ kie’ jö dse ‘láá ba ejö.